Valeŋa n tari ka sinsiirɔ ita se'em de la, ka tari la ka sinsiirɔ ta'am nyɔgera ka diisi. Magesɛ wuu zu'a san ɛkɛ ta paagɛ a sinsiirɔ la puan, sinsiirɔ la ni gɛrɛ zu'a la mɛ ti a kan ta'am le yese. Bilam puan ti valeŋa la wan nyaŋɛ ta'am paaŋɛ nyɔkɛ zu'a la di.